زه د موسیقۍ آله زده کول غوره ګڼم ځکه چې موسیقي جوړول خوندور کار دی. د آلې غږول د احساساتو څرګندولو یوه قوي لاره ده. خو سندرې ویل هم خوندور دي او احساسات ښيي. خو که باید انتخاب وکړم، آله زده کول غوره ګڼم.